Kili-kiliru do nder dabbaji je mari kisiri kalludum, dum do haccha masin to goddo baditi dum nanan hacchenga velai sam ha kine mako. kanjum wadi himbe duddum yida hala ndabbawa mai ngam kisiri mai watan himbe fere torra masin.